कई प्रकार के खाद्य पदार्थ बनाकर सूक्ष बनाकर संरक्षित किया जात है। ये खाद्य पदार्थ सुखने के बाद लंबे समय तक खराब नहीं होत आए। और पोषक के साथ साथ स्वाद भी बनाकर रखत है। जैसे फल में हो गव सेव हो गव आम हो गव। केला हो गव, अंगूर हो गव, खजूर हो गव, पपीता हो गव। सब्जियों में टमाटर हो गई, मशरूम हो गई, गाजर हो गई, पालक हो गई, हरी मटर हो गई। लहसुन और अदरक हो गई और जड़ी-बूटियां और मसालों में पुदीना आत है, धनिया आत है, मेथी आत है, तुलसी आत है। और काफी सारे सामान ऑत है जिनके हम सुखाने के बाद उनको इस्तेमाल लंबे समय तक कर सकेत है।